لا أنا أفظل إني أعيش في مركب يصلح للسكن لأنه يوفرلي الحرية في التنقل أقدر أستكشف أماكن جديدة كل يوم ، أعيش تجربة إني أعيش علي الماء <hesitation> الجو في البحر أصلا يخليني أحس بالسعادة وأستمتع بجمال الغروب ، وبالشروج، <hesitation> الحياة علي المركب تعطي طابع مغامر جميل جدا يعني.